Haa haŋ yaa garaŋ wo, we gí ge geni gihúra. Antimbo antimbi janga unan gegi gihúra, njaloo njal ujanga gi gega. Garaŋ mo, we gí wi ma antimbi jangan yaa, han hala ma uteegni, ujanga wi gege hana, han hala ma ujanga gaa. Garaŋ we bbasgo, ugí ngi bjul, wi gadu a btootina antimbi, wi gadu a bsirna antimbi, wi gadu a ginbiiŧana antimbi.